Karazany roa ny tournevis: misy ny tournevis fisaka izay fampiasa amin'ny visy misy fisapisaka ny ao amin'ny lamo- vodiny, misy kosa ny tournevis boribory izay ahitana ny vodin'ilay visy boribory.